Nfiina yama nroog nruu- ruunduni a suuama: nfiini yéérma thiackani ni songune dii nkiili- nkiili songune dii nraare nthiiackani. Yéérma thiiackani dan songune dii nthiigh, yéérma thiiackani songune dii nnaane féénangh, yéérma thiiackani songune dii-tééghi puropi féénangh. Maa fiine-nroog-waale-fiine buughma féénangh, fiine mmaatima féénangh. Mmaati ruune kana féé thiaackani ni just suun sune. Thiibatine suung sunema, nruune féé nruu ruundutuni idiimo yicki nfoormatume, ruune féénangh dan. Maa maa féérine gnooju idééne, foo nuu suungh, yéérma thiicackani ni-mu yonguni ni mbéémigne nsiigh daa riigane. Woo mbéémine nraare daa riigane, nii mu féérine saama, mbéémigne nraare daa riigane. Maa nii ma féérine saama, nii mbhuugh nuu suunghma laawo ak bangh, nuu kottu dhii naa wiitine, mbéémigne nthiigh nuu yongu. Nii na féérine saama. Maa mu la ruundutu fiinangh, nkuulama nroog nruu diini ntuuckdima muune mbéé, ntuuckdu. Mbangh ngoo yicknani dii yama ibiidini déé. Nroog nkuulama nfiina laami. Miine fuune déé, ntéékati ndééname nnéé, boobiyone kaname. Muuna miine ntéékati. Maa yooniyoma, wuune nfiina la ngwiitine déé, idiini ntuuckduma. Nkana nféé wuune nruu-nkana nféé dii nfiimigna nkana dan nruu thiaack- thiacka ka ruunde. Nfiimigna miine ntéékati déé. Mu thiacka ka ruune fiimigna. Nraa féérine dan ndiiji-gnoojane nnéé foo ntocko Ntockuma nkaala nruu dhéye ruuntune. Mu la déye-ila docka ntockama dééye bééna nnhiiti fuu nuungh kaana mu la déye waansima thoo nangha a bééne ruune, mu nruutune mu kuughé. Kana yooni nroog nruu-ku-kuulé. Nangh na nruu kuulé ni mbhuunghurini nkaa maamoma. Nangha an tockama, nkana nféé nroog nruu ndiiji nruungtume. Ntuuckdamii-nfiiname nnéé yooni nruu-niirane ruundutini, mu ringi jong-n-n-itaagna. Ghune nfuu gnéédé itaagna léé. Maa yongu itaagne-nfu-woo tééckine gwéélé. Maa nii mu wiititine itaagna nangh hani mu wiititine itaagna dan fuu gwééléma goo ntééckine déé. Fooni fiine yéérma duubuni ruundu ni ruune mu kottu ghunii tééckine gwéélé. Maa yéérma woo duubune ruunduni, ruune woo tééckine gwéélé foo worama itaagna mu yonguni nangh, mu wiitini, mu sa jiick kuula gwéélé. Nii wéélé danane, fiina mu sa suuck-siili ghune maale ghune foonu maala dan mu suula dééye ka jongu-foonu thiintimaa lacki dan mu la yonguni aa fiine ruune fuu nsiigh, fuutaghi ma saala kaa suudaghi ka mhiinati, ka sa lackaa jonguni dan nfooru muune mu lacka ruunduni. Nfooruma dan fuu ruunduma féé fiine mmaati. Fiine maalé dan-ruu tuuckdu mmaati ruune. Ruu tuuckdu maati ruune mu la ruu-dééye ruundu nfooruma thuuntu, mu la réémini suuséé, rééméti ruundu ibanti. Maa nii ma suusé rii, mu dii mu koogho koogho suutu rééméti ri, ibantima issuru, iwoo jééti. Ghuna mbhééké mu la déye ibantima nfoorima worama mu ruunduni mu tuuntu, mu suusé ri mu sa réémati ibanti fiina ruun-jongu. Wora ruue dan wéélé ni, mu liiké ibanti Kana yooni nroog nruu yongu ntuuckduma